قلم د یوه کوچیني کیپ له لارې د رنګ په رسولو کار کوي، کله چه تاسې په یوه قلم فشار راوړي، پای کې یې یو توپ څرخیږي، <hesitation> رنګ ته اجازه ورکوي تر کاغذ ته ووځي. رنګ په یوه زیرمه کې ساتل کیږي او لکه څرنګه چه تاسې لیکي، بال د قلم له وچولو څخه ساتي، چه د لیکلو تجربه، د لیکلنو اسانه تجربه رامنځته کوي.